जो चैन के आरी अ टाईट बार के चारों तरफ घूमो जीतोली से लकड़ी काटो आदमी बेर लड़की काटने के आसते बहुते सारे तरीके अ आरे गाइड बार के चारों तरफ घूमो आरे एक इंजन अ जो क्लच अ सेओ तेतोक जोड़ना का काम करो।